أي صوت جنبي وأنا نايمة يصحيني، أي صوت، أحيانا حتى صوت الثلاجة يصحيني، ما أتحمل أي صوت وأنا نايمة، لذلك لازم أطفي النور واسكر الباب عشان أنام في هدوء أي صوت يصحيني.